Suraa kumurakwa ninigi dunya njay kilba adawae dunya njay kuleba aduwae aki’ngae gudan ithiwae mug zuba kabura gudan ithiwae ju ninigi kalu balera kumorokwa kataambia mwa kataambia sini sokialamur wokwa murokwo murakwa murokwa mura’kwo murakwo murokwo murokwa wahala. Dayi murkidu tambi tambi ratasini siganalamur kataambia kwaadaa’ya yae lamur dunya gab- daya adi nigeria dukshin wo mugtara vigi tashin hankali, muktra vigi pituna, mugtra vigi chem’ndae muk- tra vigi mie deyi me deyi murkidu taambian kataambia sini sokia lamur.